Pues ná rulo nare, rzeny ga ra many ni ziedza ra lovhë gy comzega na buny ni náma, a veces larama ah, thega, za tchi tega niz gye nlaz ga run rama purzy tega xi nú gaw rama, tchi a ves tchi tehga niz gie rama tchi, tchi rzeny garama laz ga run rama za run buny, tchi valna tchi guty th buny lama a veces ze raba gúz ze raba, lá rama tchi rgá rama nlaz ga run rama, com raty rama ny, zaga rzack buny ni va, nlaz ga rack rama th shi, rzeny ga rama rathe zy ni rzeny buny va, nlazrun rama nlaz tchi xirack rama tchi te xi gaw ramatchi tega niz gye rama thci-tchí run ga rama nlaz’e.